Ko hawti baskul kekeyel e wodi tayaare, e sirdi, e koyɗe. E wodi ko wiyeete firiwul e sarka kaca. Kace kanjum hawti tayaare e koyde so yaaɓi yeso sey baskul fa'a yeso.